Yamutu siparuduka, karena sipangasuntiki kudung galung. karena pernai malas sukarro basae tu saring kuro galung. Tomakenna manau suallow sisidugaki puwaetu. santaki ilainna. Biasa dukasie wc tumacam mulae talaktor tama eki cappumi pari tu diseseikantongi talaktor tu. <hesitation> <noise>